Ie, afaka mampiasa teknôlôjia mihitsy ny olona hanatsarany ny fahaizany mahandro ka, ohatra hoe mampiasa lafaoro izy zao anaovany mofomamy, de ohatra koa hoe mampiasa micro-ondes izy anafanany an'ireny sakafo mangatsiaka reny, de zay zany hoe afaka izy zany mampiasa teknôlôjia amin'ny fandrahoiny sakafo.